Ninsobora okwitegereza orutooro, nensobora kwetegerreza aho orujungu, ninsobora okwetegereza aho oruganda, omuntu bwakuba nabaaza, nenyetekereza kiki kyakulengaho kumanyisa. Ezo endiimi nenzetegereza.